මගේ පරමාදර්ශී <hesitation> උපන්දිනය කොහොම එකක් වෙයිද <hesitation> කියල අහන ප්‍රශ්නෙට <hesitation> මට කියන්නෙ තියෙන්නේ <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> උපන් දිනයක් අපිට හැමෝටම <hesitation> අවුරුද්දකට වතාවක් එනවා. ඒකෙදී <hesitation> අපිට පුළුවන් නම් <hesitation> තව නැති බැරි කෙනෙක් එක්ක <hesitation> ඒ වගේම අසරණ වෙච්ච කෙනෙක් එක්ක <hesitation> එතරම් ආදරණීය පිරිසක් වටේ නැති කෙනෙක් එක්ක <hesitation> ඒ උපන් දිනය දවස බෙදාගන්න <hesitation> ඇත්තටම ඒක තමයි මට නම් පරමාදර්ශී උපන්දිනයක් කියල කියන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට උපන්දිනයක් ආවහම <hesitation> ඒ දවසට කරන්න කැමති <hesitation> ආගමික වතාවත් <hesitation> ලංකාවේ බොහෝ දෙනා <hesitation> ඒ වගේ කරන අය ඉන්නවා. එක්කෝ පන්සලකට යන්න පුළුවන්. එක්කෝ පල්ලියකට යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ගෙදර යාච්ඤා මෙහෙයක් පවත්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් කරන ගමන්ම <hesitation> ළමා නිවාසයකට <hesitation> වැඩිහිටි නිවාසයකට <hesitation> ඒ වගේම රෝහලකට <hesitation> කෑම වේලක් දෙන්න <hesitation> ඒ අයත් එක්ක <hesitation> ගීත ගායනා කරලා <hesitation> විනෝද වෙන්න <hesitation> මං හිතනවා උපන්දිනය දවස <hesitation> ඒවත් එක්ක <hesitation> ගොඩක්විශේෂිත වෙනවා කියලා.. ඉතින් මම දකින්නේ <hesitation> උපන්දිනේ දවසට <hesitation> ආදරේ අඩුවෙන් ලැබෙන අයත් එක්ක ආදරේ බෙදාගන්න ඕනෙ කියල.